Yɛbɛtumi afa kwan ahoroɔ bebree so aboa ama mmɔfra asua nnuane horoɔ di. Deɛ ɛdi kan paa ne sɛ, ɛyɛ wo ɔwɔfoɔ no wo pɛ sɛ wo ba sua nnuane horoɔ di no, ɛsɛ sɛ wo nso wo nnuane horoɔ no a wo pɛ sɛ ɔsua di no wo ɔwɔfoɔ no nso wosua di. Ɛno nti sɛ wo anni kan a nni bi wɔ fie a nyɛ adeɛ sɛ abɔfra no nso ɛbɛpɛ sɛ ɔdi bi, ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛsua nnuane ahoroɔ di. Deɛ yɛdi no ne bɛma abɔfra no nso adi bi. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, ɛsɛ sɛ yɛyɛ nnuane ahoro wɔ fie, sɛ yɛwɔ adeɛ yɛhwɛ so na afei yɛn nnuane a yɛdi no wɔ fie no yɛyɛ a ɛsɛ sɛ yɛ sesan sesan no. Nnɛ aduane a wo bɛdi ne ɔkyena deɛ no ɛsɛ sɛ nsonsonoeɛ ba mu. Ɛnyɛ aduane koro na ɛsɛ sɛ da biara yɛdi. Bio nso, ɛsɛ sɛ awofoɔ no ne mmɔfra no nyinaa no bɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ aduane no abɔ mu. Sɛ maame no ɛyɛ aduane no a ɛsɛ sɛ ɔfrɛ ne ba no nso bɛka ho bi na ɔboa ma ɔyɛ aduane no, ɛno boa ma abɔfra no ne kɔn dɔ aduane no a ɔyɛ no. Na bio nso, maame no ne abɔfra no mmɔ mmɔden sɛ ɛyɛ nwoma ahoroɔ ɛfa aduane ho no, ɔne abɔfra no bɛkenkan abɔ mu anaa sɛ shows ahoroɔ wɔyɛ no tv so a fa nnuane ho no, maame no ne abɔfra no nyinaa bɛtumi aka abɔ mu na wahwɛ saa shows no. ɛbɛboa no ama no asua di.